Maromaro moa ñy karazany ñ'alika. misy efatsy ñy ho volañiko eto: -Misy ñy bigy, misy ñy bily dogy, misy ñy autsaliashiferd. maromaro misy ñy germanshiferd rezao aby zany karan' alika.